बगीचा की देख बाल करवा कंजे सबसे पहले उ की मिट्टी को देख बाल करनी चाहिए मिट्टी में टाइम टू टाइम खाद वगैरा डालो और उ में पानी की नमी रहनी चाहिए हमेशा मिट्टी पुरी सुखा बा निदेना हल्की नमी रहनी। जो जो खाद की जरूरत होवे वो टाइम टू टाइम डालो वामे ताकि मिट्टी उ प जा उ रेवे ओर उनमें पानी सुबह का टाइम देना चाहिए या शाम के टाइम देना चाहिए दोपहर में पानी उड़ जाओ तो सुबह या शाम के टाइम देना चाहिए पानी खतरों देने चाहिए वो पौधों को देख के डालो टाइम टू टाइम। पौधा की चटाई करनी चाहिए जो सखा पत्ता उने तोड़ना चाहिए सुखा पत्ता टाइम टू टाइम तोड़ने चाव।